Raha ohatra zany mandeha avion zegny ny <hesitation> ny olo maromaro de zah le pilote mitondra avion de izy amin'jay zegny volagniko hoe zare hoe afatotra amin'jay ny ceinture fa tsika efa tonga amin'ny habakabaka misy rivotra aty, de zare amin'jay zegny volagnina hoe mila calme tsara, afatotrotra ny avion <hesitation> ceinture mba afahagna hoe <hesitation> tsy hoe <hesitation> de misy sec- secousse loatra, karahan'jay.